هأتعلم <hesitation> يعني ألماني، الألماني من ال <hesitation> عشان فيه كالتشر مختلفة يعني ثقافة مختلفة و <hesitation> في مهارات كده في <hesitation> في الألمان في طبعهم بيحبوا الشغل جداً أو إنهم ناس جد جداً، فأحب إن أنا أكون أفهم الثقافة دي أكتر و <hesitation> أتعلم لغاتهم يعني.